Essu ya va arreglu a comu cáunu lo piensa. Angunas pressonas se crein que rustril chicha es natural, i que hazi parti del equilibru. Assín á siu más de siempri, ca familia hazía la su matancia'l guarru i tapocu es que hueramus de comel chicha tolos días. Peru tamién están las otras pressonas, que cavilan que, por respetu alos animalis, no ai que hazé-lu. Velaquí es qu'entra la ética ena custión.